Sohõ da diraw nin di ni hinne ni go fondo boŋ ni si baykulu bay, baikulu sin bay, ni tun kay ni furo loro ra toh niŋ yaa day ma si yaŋje masi kar baykulu ga ma gwaro baani. Toh din gwaro baani moso-moso kala ni ga du baŋkaŋ nin da go care jarga haikulu kaŋ nin da ga te ba a mana di nin no kala a ma ne kai ay boro wo kaŋ i daŋ nda go gwaro care jarga ay man diya. Da kani yaŋ no na aran di fondo boŋ araŋ kani toh da tun kay a ga ne ah ay mana di ay coro wo borowo kaŋ ir da go care jarga ga gwaro. Kala a ma toh naŋkaŋ a raŋ ga fay, da araŋ toh naŋkaŋ araŋ ga fay kala araŋ ma ney alsilaamey toh, alsilaamey kala hanfo nooya ir kway ma ye ka ir cabe care. Zama hin ir dira baani nda alafiya, taali Kulu si bora din ga, a ga te ba hanfo no ni koy gwaro nin din coray ni ga kande laabaro ma ney kay, ay goro nda boro yaw fo loro ra. Ir diraw na ir di fondo boŋ nda ba afo si care bay, bora diŋkway a gonda laakal zamaa bora din kala ir koy ba haifo no a day a ga day ka'ka ay se ay mo ga day a se. Ni di baani samay no ni ga gwaro kala ni ma koy laabo ra da ni koy naŋkaŋ ni go ga koy araŋ gwaro ni si baikulu bay baykulu sin bay. Hunkuna nda suba da ni gwaro baani samay kala ni ma du coro yaŋ nin day, araŋ day ga gwaro baani samay, aran ga foy baani samay, araŋ ga wundi baani samay. Kala day i ma to naŋkaŋ ni coray din kaŋ ni gar i ga ceeci ni se sanaya.